כ'האב פיר, פינעף שליסלעך. שליסל צו מיין קאר, שליסל צו מיין הויז, <hesitation> עקסטערע רום וואס דאס איז א א שליסל פאר דעם. סטארעדזש שליסל, <hesitation> און א בעסמענט שליסל, ש, די שליסל צו די בעסמענט.